Atar a yebosua no mbobͻwee seisei yi yɛ mbanyimfo hͻn atar sordze no. odzi nkan yɛbɛdan atar no n'enyim ato mpa do na n'ekyir no yeebu afa na afa ebien no nyinara egu do tsentsen kor. Yɛbɛkeka ne nsa no nso ato do ma ͻnye no ayɛ pɛpɛɛpɛr. Afei, atar n'ano no yebosuo mu na yeebu no kakraba dze ato atar n'ano no do wͻ ase. ͻba- yewie n dɛm a yebosuo atar n'ano na yeebu mu ebien ma abɛda atar no ne kͻn ekyir pɛpɛɛpɛr.